من المكونات الرئيسية للسيارة المحرك هو اللي يعطي السيارة القوة. بعد في نظام النقل ينقل الحركة من المحرك للعجلات، عندنا الهيكل اللي يشكل جسم السيارة. من الأشياء المهمة بعد العجلات والإطارات اللي تساعد السيارة تتحرك، وأخيرا نظام الفرامل يحافظ على سلامة القيادة ويوقف السيارة. ها المكونات مع بعض تخلي السيارة تشتغل بشكل زين.